سلام عليكم أنا مريم شنو اسمك؟ أول مرة التقيت اليوم متحمس إني قابلتك شلون الحفلة؟ يعني شنو رأيك بالموسيقى أو الأجواء؟ كيف جاي الحفلة؟ واضح إنك مستمتع تحب تروح الحفلات عادة؟ وإيش الأشياء اللي تحبها بالحفلات وتسويها في وقت فراغك؟